Varimbazaha na Blé, <noise> Makalioly, vary Tsipala, vary Bory, <noise> vary stôky. Gny tena tsara fanaova azy da, amin'ny Malagasy moa izao da gny vary gny foto-tsakafo, da atao ho hany i izany, atao hany atoandro sy hany hariva. <noise> Fe eo avao gny fagnamboara mofo laha a Madagasikara eto. <noise> Fagnamboara mofo getraky, <noise> fagnamboara koba. <noise>